Biye kenyantun biye laf gudio kabduu mida ilboruati laftin il boruantun laf mayatii laf manyantun wokti guda laf hodituaa amo bokene hinroba mugu harbita mugu gudio hamtuaa dub mugu sun laf bonatii adhun batuu laf lila boken hinrobnee.